<noise> Laalaa shamar wanimo mar wa laa-laa mo kiji amandi weem <noise> ɗakkillishi yamminaa ta shaaru <noise> abon ndi yuwuna ndi yawuuna <noise> mina shine muna wa waim ta kareni we shi a walam ma kero we shi a walam ndi amfon ti shile minai ndi keetu soomboi shi laa- laai ndi kiɗittu wa. Shi a walam abo ndi sammi ndi sammi ta ɗunkon ti ili ndi ambina ndi ambina kandan wa yammina dikero mandi a awalam akan pidi ninganim moi yanda <hesitation> abo yina shinani kigimoi kar waani manni ma dango pidiriru yammanai ko ti fok ko takui fudissonko ko ti pidi pina am ko ti pittei ko domin mama rina kama ɓaɓɓinko gak gak gak gak kar banani kam nin laa laa kam banugo kamatan wani akan mu shi a peno laa- laam, ko missiba ko nona ko ti kuuli pittei laa laa <hesitation> abo shabji minanima kichemo. <noise> Abo kar wani nin shakka kijii aa amanni we shekam ii we amma dalkilishi. Yamminaaa dikkiji yammuna nin shakka a walam a toomom akam pidi ɓananin mo kpadan we shina penko kan laa laa samji shimani yaminani fudu dijini <hesitation> fuduji mo mina mina shinnani keenan moi tei kpadai wei shina pineko na kam mani paaroim ti ku laa- laam.